Ubinit om iks väega pall'o erinevit sortõ. Kõlladsõq, rohilidsõq, vereväq ja kõigil ummaq viil uma sordi nimeq ka. Ja maq ei tiiäkiq, et kos naid erinevit sortõ om kõgõ parõmb pruukiq. Aga ubinakuuki, ubinasahvti, ubinamahla saa tetäq, et näq ummaq umbõlõ hääq as'aq.